افضل انو أمتلك مكتبة شخصية بيها كل الكتب المكتوبي لي حد هسه احسن مما معرض فني بينو كل اللوحات اللي كن انرسمت - لان أنا ما من محبين الرسمات كثيغ ، أنا من محبين الكتب ، ولان الكتب عبارة عن بحر ، كل كتاب يختصر عقل الكاتب